idiousi younne nimo totou sahigna nan mo sousati migna la diouksou, ni watima mo sousati mo roumtini, mo langui mo bolma date kouboune, idiouksou younne bé migne younne mola fatini, wamounne, mo sousati mo sousaghounne di siyé ghounne dane, mo langui mo kouboune mo fati idioukse. Ni mo léni fou <hesitation> ni mo wougou mo sama ni mo roumtou, mola diogou <hesitation> omo nan an migna mo lipa mo sama mo roumtou mo fati idioukse, idiouksé younne.